والله أول شي حط المعجون على الفرشة فرشة الأسنان وتكون الفرشة مو جاسية لا ناعمة مشان ما تجرح الأسنان بعدين أغسل أسنانك يعني بحركة دائرية من جدام لورا من جدام لورا واتأكد إنك إنك تغسل كل زاوية من فمك يعني من الداخل عند اللثة من الداخل عند الضروس خذ من داخل لورا.